अ जुन्ग् हर्सिन्ग् अए फोरेइग्न् चोउन्त्र्यौ सेफ्लि बरेय् बेरयिन् थन्गन् अरे जुन्ग् बरेय् प्लेन् खलम् ननि थन्गन्। अ जुन्ग् फोरेइग्न् <hesitation> चोउन्त्र्यौ द गुबुन् मन्छे चोउन्त्र्यौ जुन्ग् जेब सिनय द बोज ग्यौ माद् न्ग माद् केय, बिफुर्कु जुन्ग् सिनय। अ हर्सिन्ग् थन्गुप्ल जुन्ग् बरेय् दोदोमोदु जयिन्। अ बिफुर्कु जुन्ग् प्लेन् खलम् न थन्गन्। अ जुन्ग् तप्से जय्किन् प्रएय् तप्से चोउन्त्र्यौ थन्ग्ब। मन्छे चोउन्त्र्यौ प्रएय् मन्छे चोउन्त्र्यौ थन्ग्ब। जुन्ग् मरे प्लेन् खलम्। अ जुन्ग् सिनन्ग नन थन्गन्। अ जुन्ग् बोज ग्यौ थन्गन्। अरे बेने क्सत्यौ थनु थखै जुन्ग् होर्कु <hesitation> हेन्गर्नु थखै। अ बेजएय् क क्सत्यौ होतेल् मम होतेल् दुन्ग। अरे जुन्ग् बोबे स्तोपेसौ। उन्ग्खर्गन् अर् बोबे सोपेस्नि प्र बोबे स्तोपेसौ। थन्गन लगे बेसन्ग् तिमे नन्ग बिफुर्कु मु जन्गय् जुन्ग् नयनन् थन्गन्। अरे <hesitation> जुन्ग् दोचुमेन्त्स् पर्कु मु जन्गय् केरि खलम् नन्गन्। ए जुन्ग् जिजि दोचुमेन्त्स् नन्ग बिफुर्कु केरि खलम् न्गन्। अरे मेदिचिने पर्कु जुन्ग् थन्गन देमौ। थन्गन दमौ जुन्ग् जि मैब अपुर् प्रोब्लेम् जब थै जुन्ग् मैब अपुर् कोरु सोरु गिदिन्द अपुर् मेदिचिने किजन्ग् लन थन्ग्ब क्सगन् बिकिन् येम।